عدد ساعات العمل اليومية او الاسبوعية حاجة مهمة شديد و لازم الزول يكون واعي بيها بعدد الساعات اللي هو بيقدر يشتغلها بدون ما يتعب.و مهم شديد يكون واعي انه لو يشتغل اكتر منها حيتعب. و حيترتب عليها مشاكل صحية حتظهر لقدام ما حتظهر طوالك. فمهم شديد انوالزول يكون واعي بالحاجة دي. لكن ما اعتقد انه مفروض يكون الحاجة دي محددة بقيود معينة. لانو اي زول ادرى بمصلحته يعني يفترض بس انه يكون في وعي باضرار الحاجة دي تاني بعد ذاك اي زول يشتغل حسب قدرته وحسب حوجته مخير